sɔfɛa mɛɔ, sáamaã kpɛa, sáama mɛɛ bɛɛ kpɛa feŋ bee mbɛ to a lɔŋ. Kɛ ŋ toa lɔɔ sɔɔ amu ŋ nyɔmɔɛ a ŋ kɔ ka- a jáfeŋ bee ŋnye i lɔ mbɛ lɔŋfeŋ kpao mbɛ a lɔŋ. Kɛ lɔŋ nyiɛ bɛɛ bee ŋ boo, ŋna bɔe lɔɔ niɛ ŋna tae mbɛ táa na mbɛ lɔŋ nyiɛɛ kpáo kɛmu mu bɛ ŋna mɔɛ nu mu kuŋ feŋ lɔŋnda. Mbɛ jɛɛ, ŋgae mbe mifeŋ mi, lɛimu mɔɛ nu i mifeŋɛ mi ŋgae mbe a mi, kɛ ŋna fása tie bɛ lɔɔ komuã, ŋna sɛɛsa kambá a fiabɔ fɛjanjáa bɛ sɛŋtiya a koa, ŋna fáasa mu lɔɔ komu, komu tɔŋ fáasa ko mɔ a koa, hiŋi feŋ bɛ i booɔ, feŋ nda tie i boo i fáasae i ta tée gbi, kɛ hiŋi feŋ bee i boo, i tia mɔ jɛe kpáa wa ko tée gbi. Kɛ hiŋi lɔɔ feŋ bɛ i boo tée gbi fáasa bɛ i ye amu fiya bɔɛ bɛ i yɔ, i sɛɛsa kambá la, fiyabɔ fɛjanjáa bɛ sɛŋtiya a koa, aa mɛ nu.